komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um reglur um

kíkjum á tækni og hönnunarkeppni í Háskólabíói sem fór fram um helgina og segjum frá ungum

sem settu upp Gosa ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar verður bráðum við allar sundlaugar í Reykjavík fyrir þá sem geta ekki eða vilja ekki afklæða sig og þvo sér fyrir framan starfsfólk sundlauganna lætur alla sem koma í fyrsta sinn fá upplýsingar um hvaða reglum þurfi að fara eftir

eru algengar flíkur í sundlaugum landsins en sundföt geta verið alls konar

klæðast til dæmis oft svokölluðu en það er sambland af orðunum

sést líka í sundlaugum á Íslandi vegna þess að hingað koma margir ferðamenn frá ýmsum löndum og

hér býr fólk sem aðhyllist ýmis trúarbrögð sums staðar í heiminum er það svo ekki vani að fólk þvoi sér án

eins og gert er hér sturtuhengi eru fyrir sumum sturtum og það eru

í öllum sundlaugum borgarinnar nema Vesturbæjarlauginni það er samt búið að hanna klefa þar og hann verður fljótlega settur upp yfir tvær milljónir gesta koma í sundlaugar Reykjavíkur á hverju ári og sömu reglur þurfa að gilda fyrir alla gesti það var mikið um að vera í Háskólabíói á laugardaginn þegar tækni og hönnunarsamkeppnin First Lego

um tvö hundruð grunnskólanemendur tóku þátt í keppninni í ár að þessu sinni tóku tuttugu og tvö lið frá átján grunnskólum þátt og þau spreyttu sig á forritun ýmsum rannsóknarverkefnum liðin hafa verið að undirbúa keppnina í allt haust en sigurliðið fær að taka þátt í norrænni keppni

í byrjun desember fjölbreytt skemmtun var fyrir alla fjölskylduna þar á meðal sérstök

keppendur forrituðu vélmenni sem ætlað er að leysa tiltekna þraut sem tengist þema ársins sem að þessu sinni var himingeimurinn þau þurftu svo að gera grein fyrir því hvernig þau

er að efla færni ungs fólks á sviði tækni og vísinda með því að leggja fyrir spennandi verkefni sem örva nýsköpun og skapandi hugsun byggja upp sjálfstraust og efla samskiptahæfni ungir

hafa verið að æfa fyrir uppsetningu á verkinu Gosa og var frumsýningin núna um helgina þeir Arnaldur Halldórsson og Matthías Davíð Matthíasson leika í verkinu og

leikstýra því líka á laugardaginn var verkið frumsýnt í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi og við fórum og kíktum við við erum sem sagt tveir félagar sem erum mjög viljum mikla athygli og elskum að vera á sviði og skemmta fólki og gera eitthvað sjálfir og

mjög mikið á Gosa í æsku sem sagt leikritið sem var sett upp í Borgarleikhúsinu þar sem sveppi og Víðir Guðmunds voru að leika og

gera leikrit við erum

áhuga á leiklist nákvæmlega erum sem sagt saman í leiklistarskóla Borgarleikhússins bara við breyttum sögunni

gosi Jakobsson sonur minn flestir ættu að kannast við söguna af Gosa með nefið sem lengdist ef hann laug sem átti þann eina draum að verða alvöru strákur við ákváðum að setja upp þessa sýningu vegna þess að við erum sjálfstæðir og vegna þess að við erum krakkar og krakkar gera gera vanalega ekki svona án foreldra eða fullorðinna en það er

Egilsstöðum var til dæmis orðið mjög vetrarlegt um að litast það þýddi bara eitt snjókarlar fóru á stjá mikill fjöldi snjókarla reis í bænum skreyttur kartöflum gulrótum og höttum einhverjir þeirra höfðu lesið eitthvað vitlaust í veðurspána og ætluðu út í körfubolta